Bujandire e annduɗen e fulfulde, ko ɓawli e wodi, ko rawni e wodi, ko wojji e wodi, ko buluɗi e wodi, fuɗo heccu e wodi. Ko derdiɗi fu e ɗo etta.